أنا بصراحة أفضل القدرة على الأنتقال الفوري. لأن تخيل تقدر تروح أي مكان بالدنيا في لحظة. سواء كان شغلك أو زيارة شخص تحبه أو حتى مغامرة بمكان جديد. بدون تضيع وقت في السفر أو الزحمة. حياتك راح تصير أسهل وأسرع. أما قراءة العقول مع إنها تبدو قويا. بس أشوف إنها متابعة نفسيا أحيانا ما تبغى تعرف وش يفكر فيه الناس لأن ممكن تكتشف أشياء تزعجك.